Tsisy tsara tsy tsaratsara koa ny an̈ao man̈ana tran̈o ten̈a man̈ôkana. Amin’in̈y bôka an-ten̈a mba afaka man̈ana raha jiàby zay tian-ten̈a atao. Tsy mba <hesitation> mimalo amin’olo kà an-ten̈a. Fotony koa fa miara-mipetraka amin’olo na mamôndro io bôka, matetiky <hesitation> irô miara-mamôndro amin-ten̈a mimalo mimalo karà in̈y. Abakiô tsy zen̈y tsindraindraiky tsy voahefan-ten̈a fôndro-tran̈on’olo. Kay sitrany fo, an-ten̈a man̈ana ny ten̈a man̈ana ny ten̈a manôkana.